Alura a mi a m'piazu propi pa i aragn përché i trövu propi disgüstus përché a camin-u s'le müraie e <hesitation> a pölu anche murdite